Ël tostapane al e cit, al a dui dui spasi ëndua ti pöle büté ëndrinta la roba, li a ie turna 'na rezistensa eletrica ch'a së scauda ënpresa përché al e propi cita e sutila e parei cun la roba a së scauda li ëndrinta e a të sëcca, nurmalment t'ie büte ël pan, a t'sëcca ël pan